Pos Turquía es el nombri del Imperiu Otomanu dendi'l mil nuevicientus i venti. I Estambul, es el nombri moernu delo que siempri hue Constantinopla. Cudiau qu'era grandi l'Imperiu Otomanu peru entri Francia i Gran Bretaña lo farrungarun ena Primel Guerra Mundial. A, i ogañu la capital no es Estambul, que la movierun pa Ankara. Turquía es comu la vessión moerna, porque ara escrevin col alfabetu latinu.